أختار أكون نسر, النسر رمز القوة والحرية, يطير ساعات عالية جداً, ويشوف العالم من منظور ما يقدر حد يشوفه, عنده نظر حاد يخليه يشوف كل شي بوضوح, حتى مسافات بعيدة, وأكثر شي يعجبني بالنسر, إنه يعيش بحرية كاملة, يتنقل بين الجبال والوديان, ما يخاف من شي, بيكون شعور رائع إنك تحس إنك مهيمن عالجو, تقدر تروح لأي مكان.